Nia tsuan i <hesitation> garlit tsu purun varle purusen vetong su. Anda txaddon tsuan. Hei, atampein plastik bin ate, kitchen ate, fridge noi ate anda txinta. Himi lawa dadan osambe reidiu dati na tsu i plastik beka dati i txa, plastik beka i open ang ate daila. Tsuan ang e <hesitation> alu ang deyutuakhan <hesitation> mun daya i dry, dry mun roanga. Tsuan atima hinda iga. E pent GMO cellar ang tia hinda txa. Tsuan air circulation khaan txa. Tsui mesh beka ang ate basket ate dahi txa ta. Tsuan alu temen hei, e ngay dam temena da pulhi txa lawa. Tsuan ngay atepei tsekju hei, seven to thirteen degrees celciusong vethi txa lawa. Tsuan dagak samaythio ngu voksejitu hei. Aperfect khamani tsu. Tsuan hei, tiakhan dahian ada reithia. Tsuan <hesitation> purun sin mikui tsu i tui nena. Da akha apoi e katui kati fitxa dahi apoi tsong lawta.